Sho'r gazaklar va shirin gazaklar orasida men sho'r gazaklarni afzal ko'raman. Chunki ular tami boy va ortiqcha shakar isteʼmol qilmaslikka yordam beradi. Shu sababdan sho'r gazaklar mening eng yaxshi gazaklarimdan biri hisoblanadi.